Kan jawwalil fi eidi aba ma infakka lai, asshqulal awwal basawwi da hubas baʼakkid min bakon baddarita hadi mala naar walla indaha bas ma binfakka, ha dadda badissa finnar bashifal baddariya awwal ba akkid mina, kan indaha naar bas ma bin fakka bahawil kan albaddariye tinsalla shabattin salla basilla haw ba.